<hesitation> Wakkati to ni dalal kam laatake e mari e mari e mari e mari peewol de deyawol to ƴaawi nden mbo setto warda e ndiyam cemmbiɗɗam e peewol.